<hesitation> ba n ni yele se'em la, bia de la bia. Gee, kɔma me de la kɔma. Fu san bɔta ti bia di dia, la ni yese la lɔgesɛka bii la' sɛka puan ti dia la bɔna la n wan basɛ ti bia la ta'am nyɛ paŋa bii bɔta ti a di dia la. Gee, fum n wan iŋɛ se'em nyaŋɛ basɛ ti bia dita tiisi dia zo'e zo'e de la, fu san bisɛ laa la ti ba malegɛ ka puan ti ka nini ana suŋa suŋa. Makɛ wuu ba dikɛ la valeŋa la ba de'eŋo lɔgerɔ wa ŋwɔsum maalegɛ laa la ti ka ana suŋa suŋa. Bii filaawa, tiisi ŋwulum ŋwɔlum buuri buuri ti ba dikɛ iŋɛ laa la puan, ti fu pee dia la dikɛ su'a fãi, su'a nini n ani suŋa suŋa dikɛ iŋɛ laa la puan ge zi'ire gee yi bia la bii kɔma la ti ba wa'ana di. Ba n nyɛ laa la aŋa bii dia la n tari nimpiilum bɔna laa la puan la wan basɛ ti ba me tara kinkoma'asum sakɛ wa'ana zi'ire ti ya di dia la. Beni zuo, tiisi dia tari sum mɛ bɔ'ɔra kɔma ba imma'asum yɛla puan.